Mem di mi ra dua sien okpo eele pho aami ku mi ra ki ennon odo ekpisi po mi ra ki oophooghian oony enum mi bin ku umiin mo epe phe ekpisi di mi ra ki ophooghian obo ehle pho aami edeghi ekpisi di iberaan iimi ku di ikpe di mi ka bua. Iini areten ken self mi ra ki ken self mo mi uki umiin ilo ahwor aami robile obile otuman awe di erol maadi mootugha iboom ilo areten oye ro bile omiin ipe ologhi awor pho odi bo r´ahwor pho kobo epe ku ke the edighi iyaar di mi ka abem nyi mi ra bua edi ebile etum pa po mi adua ken sef mi ra ki ohlegheri mi aadi kuan abirim pho ku mi abile asighe eepho r´olegheri iyaar abirini pho ango bidi olegheri iyaar pho opo pho enaan pho mi ingo bo iimi ilo kodighi iyaar di eepho ke digh abire pho. Ko bo ipe ku areten di mi ka tue adua sien eele pho aami aki a enon odo ehle. Il-ife pho iberaan limi igey idi na ka atoi ekpesi pho ku na asighe iyaar di na ahlegheri ku na ango aani enon ekpisi pho ku na abem mo odigho iduron odighi iduon obo odighi iduon odighi iduon mi inighe obo mi beeph ni ool ku ko bo ipe edi mi awa mo odighi. Edeghi uyaar di mi r'adua, ka bo ipe pho ku araar di mi abem mo mi ra ki epe pho odighi, lini amem ku mi atol li ophen pho ku mi abem mo ii miupooghian, bin mi apooghian iini amem bin mi atol li ephen pho ku mi abem mo ugua aghi aani epe mi asighe eghunotu ami, kua bo ipe kue di mi amiin. Iphen aami eele pho ephen aami iheeraan ni iimi bin mi umiin iyaar di erol mudaadi ke tu esighe imi ephen eele pho ami, idighi edi mi ra wa obua. iinya iphen mi agbaaph bo ilo ophogh ologhi aami r'aloor aami ebile etum pa <hesitation> obile oolegheri ilo ipe mi ma moigh ani bo di mi aaghaaph ku abirini pho ko sighe ku odighinom ku ke lughonaan dighaagh we pho odi bo abirini r'abirini pho obo epe ku ke etue edighi ilo mi ka tue adua mi abile apooghian epe pho ke esigheri eminighan amem mi abile <hesitation> okuugh ekpisi pho abile uteeny aani imi ko bo ipe ku idi mi to bo ku aghi bo epe pho ipe ku areten di mi ra wa orol epe pho mi ra ki bo. osighe oleghen yaar ku ongo oye emoogh maar odighinom. Ku edighi iyaar di mi udua uki epe pho abidi k/omoogh olegheri ujaar pho opo abidi ro wa bo ku igey pho r'ima pho k'etu bo. edua pho ami dighi edua di mi ka moogh olegheri iyaar. edua pho ami edighi iyaar di olegheri iyaar ka tol oomo abirini pho. edua pho ami edughi iyaar di torobo oye ka alegheri mo opeer oye odi epeer ekpisi. mo udighi iduon r'iduon ku enighe bo. epe ku edua di mi r'awa odua eele aami oghi ahnon ekpisi di ekpe ken ni orol. ono epe ku edua di mi ra wa ghan odua.